अधिक से अधिक सब जानवरो तह आंखा ह्वान्दी ची पर सुनी ची जो केचुवा ची वेका आंखा नि वंड और वो भी रेंगता रेंगता चालोदु रंदु जख जावे पर वो महसूस कैंदी की खख बैठहिन् वे सेंस पावर त वन्दी ची की कख बैथिन ल्वाग ाउंड लगया तब वो वख बैथिन मुड़के दूसरी तरफ चली जांद पर मैक्सिमम जो सब जानवर आंख हुंडई ची |